Joma zen̈y, kô fa mpian̈atra izy <hesitation> karàha oe fahavitan̈-draha n̈atao jiàby kô fa Joma efa avy amy izay fangalan̈a sasatra hely, <noise> de amy ze amin̈'iny zen̈y an̈ao fa misain̈y fa vonon̈o tsy han̈ano raha zen̈y.